Beseugna piggiâ quarche lettia a breuttio, un p' picciñe un pö grande, dapeu cacciâghe quarche numero e ancon mettighe eh di segni particolæ